Ibib we abibine nwe ivem naha nag ono unuk kaeke utuu mmenghe oven inevi mme ono unen rono ushim mme onowe unuk kaeke utum, inukee kaeke utuu inep teene inukhe kaeke utuu ume meererem we inevi deene moo ono ntak inevi nne ono unuk ono unuk eyak eyak eee utuu inep nne ono unuk kaeke utuu oven usoso mme rono uyenwo gee onyinaha ushin utaa awo anuk kaeke utuu magha ume ase ono ugwuashini eta udaiwo ododum ayoghome ese ugwu me ayeni onoduma gee eduk ono wee ashini eta udaiwo ododum ayoghome inevi inep iyoghoho mme oven ususo ke eduk ese ugwu ayoghome ivevi inep ke eduk we inevi mme ayoghome <noise> ayari gee otuo gbeni akwa kwu eyen onodum uvuu, onodumwe uvuu ghabara anyeme onoduniwe ukwu mme ese ugwu mme ighaha anuk kaeke utuu yee ivaime rue ono ushin ute awo unuk kaeke utuu mme ashike ano aree orok teene asa anadum are isarok awo ashin ate awo mme obie ono ke omewe ikerehe omowe isunewo edubu ishin inep uma akpana egbi anadume abibiwe ibib we enevi ana asa orok ruekpame asa orok deene aghabara ike anadume ari isaa orok amang ama asee gee izaizi ee anadum amang ama asee gee izai. Agham kaeke utuu uree ishi ike anadune are orok ayoni sham m immamanghe ama ese gee izai izai anodum ishi mme iremiwo kaeke obie ono ano awani wo agbe ishini etee awoo mme kaeke yee itarane mee aree gee nyoo nne gee biakpanewe iree ngee inep nmah ono ayen wo ano ashini atee awo mme kaeke obie ono emenghee kaeke ren. ntak ugee anaa ano gbe anyhenawo agh ama tigiwo agha ebe agham anuk wo mme ngee gbana akwu inep mme ono urene ushiga urem kaeke utuu kaeke utuu we ano we zagha gee eduk aghama sume ono orok gee ishi obie ono we usume orok, obie ono we inukhi kaeke utuu ishi yidahi ame mme iyep oven iyep oven me mme eyak utuu aghaha ono we ayep oven ayeni oven ationg ayeni oven ono gee eduk afiong ayeni oven ono geene afiong akae kaeke utuu anukhi inevi nne obio ono iyep oven inevi nne obie ono uyep oven obie ono we uyep oven kaeke utuu unukhi ntak uyep kaeke oven ishi mme gee ano eyen amanghi uship aghaha obie ono wa ayep oven erem gba kpak agham agbee utakhe oveneve are eyep eyep nyee mme gbemi zaa abe gharawo abe mmanwo agbob ke drum atawo ayen abe amangwo ase ose agbee so kaeke utuu anukhi obie ono we unukhi kaeke utu mme obie ono we ngee ufiong oven ono. eyini oven zagha ashig. oven ono inem gee eduk afiong me ammanngme anye ono nwe. Ayeni ike ono urea izaha ushig orename inarame itoo afiong me abib onoo ate oh yene ovenaa itoma, wane ovena mme igha kaeke utum uwe kaeke utun we inevi mme ono unuik daimi ayenwo ashin atea awo mme kaeke obie ono wwe ghee omowe ighama irume yidahime kaeke utuu mme obie we ighana otuo we ushi ushi uremi oven enye amo ono intomime atom ugee eyak otom ishi oh ntak amanghi adom atom obie ono inep ame obie onowe gee odowwe then awono wari adom obie ono adom kwa obie ono nwe igee iyep oven adom, kwa obie ono igee nikg ono zeen adom. Ari ressa edome kaeke odon obie ono we inukhi kaeke utum adomime atom unep ughee adomnwe ureme odom ewe gee zeena urem inevi inep ureme odomine ngee ano eyen ayembe ashin atee yene odomwe ureme mme ighaha mme obie ono yiudahi we unuk kaeke utuu mme obie ono we urem oven enyee be asosome igham edeidan enya ano amanghi ebe amimi mma agbe arem oven gee ken kpa idoibe odom uson idop gbaa ishigere ebe kuvaa ikoon uuuu obie ono we kaeke utuu unuki obie ono inep nne uren oven ghee ven ukama be asaso mme ukama ano be anyiname ukanna ivpevi inep any ighaha any odom gbee agbee adomime uremme, urememe uyee be asasome ureme uyee be akakame mme ighaha obio ono nwe iduuk kaeke utuu uidaha mme ke otou we ashiga reono ashin mme anuk kaeke utum. Egbi igha egbi we oven itoo mme ebe adom wo nne areme areme gee zeen ebe egbi ighaha egbi we oven itoo aremi gee zeen ebe mme ighaha obio nwe anuk kaeke utuu obie ono we umukhi kaeke utuu ideve ideve ano eyen ayeme so inep mme ono unuk jaeke utuu so that sughwem ee egwugwure eduk enyewo ntak ighaha abio ono we ite kaeke utum anuhi sughurem ewe ireje eyen isama ke nwet me nna gee izai zai ebe ite inep ana ari inug enya ano ari ke eduk we ebe anuma gee ke kaeke eduk so that egbe ebe arene ebe kwuu ke omo wwe ari kevi abe nyee ame ashiga ntak anukhi abie anowe inep obie ono nwe ishigh imep atee obie onna anukhi inep kaeke utum unuk ke eyenhe nwani ano asume nghagera nghara gee sora be asune ane ano anuk imisuo ighahane utuu inevi inep ebema imme esasa ngee me eduk we inevi nne ono ureme ruamo ado ate onowee unuk kaeke utuu mmona.